Shlyapa turlariga keladigan bo'lsak. Rasmiy shlyapalar bor. Klassik shlyapalar bor, topi. <hesitation> Yozgi shlyapalar bor, panama shlyapa, sandal shlyapa, qishki shlyapalar, kaskad shlyapa, burgut shlyapa. Ko'cha shlyapalari bor: kepka, beretka. Etnik shlyapalar: sambrero, sal, bayram shlyapalari, partiya shlyapalari, havaskor shlyapalar, <hesitation> maxsus, maqsadli shlyapalar, kassir shlyapasi, tibbiy shlyapa.